وظيفة اشتغل فيها اهي في مجال العلاقات العامة والاعلام و <hesitation> نعم وايد استمتع فيها لانها يعني مرتبطة بشغفي بشكل مباشر وهو الكتابة والترجمة